Sikalleer ak matt yi. Damay xamb matt ak këriñ. Yooyu daal moom laa dee gën di jëfandikoo. Matt ak këriñ. Su ma jëlee sama matt dafay taxaniji si hàll bi. Xale yi undil ma si saret yi, ma kii. Su howee, moom laa toggee. Su ma hamul matt, ma jël këriñ. Moom laa dee toggee. Ndox, ndox laa dee toggee kii maalo. Maalo lañ de laa dee gën di toggee, maalo cere. Yooyu laa dee gën di toggee. Yenn saa yi nag, su ma amee maaloo bu rattax, damay def cuuraay walla sànqal laax. Damay def laax wuti suma soow. Su ma amee meew ma woyal def soow mi nag, ma def ko laax.